Film dramatich a i ën ie già bastansa tüti i di a basta visché la televiziun e l'as pa d'andé cerché gnün film dramatich, cuindi anduma püra s'le comiche, guarda mi sernarìu Stanlio e Olio perché parei cun cuat falabracade a t'fan ri-i e libere ën po la testa da tüti i pensé negatìu